E sakafo tena tiako, vily, vily saosy le vily ame ragnomamy io atao saosy, de fangarony zany misy dime tiako afangaro anazy: da e tamatesy, e tongolo, da e sakarivo, da e <hesitation> poavra, da e carry.